أبي طاهي شخصي لأن الأكل جزء كبير من يومنا، تخيل كل يوم أكلك جاهز صحي، ولدي سواج عادي أجدر أسوج بروحي، وبعدين زحمة الكويت تعودنا عليها.